ओवन एक तरीका की एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें जो है हम खानों गरम करतें। ओवन में जो है एक हीटिंग एलिमेंट होते हुए, जब हम उसमें बिजली पास करते हैं तो वो हीटिंग एलिमेंट जो है हीट है जांतें। जाकी वजह ते जो है वो हमारे द्वारा बाहर के खाने गरम कर देतें।